بصراحة ما انطيق نعمل نحد حد للاغنياء لان كلمن شطاغتو وعقلو اطيق الغني انو اصيغ فقيغ بمصرفو واطيق الفقيغ اصيغ غني اذا فكر بعقلو وطاق يستخدم عقلو بل الشغلات الي تفيدو فما نطيق نحط حد للاغنياء بهشكل حالة كلمن شطاغتو.